Në ko'o je tëjk mukëp jue jedun tunëp, jawi'in je'e muk napëd, muk nakat'sëp ma najtyë jedun mukanyë tyam wi'in bodëp wi'in pëkëp, wa'atëp jadunt's jedun ayxëp pintura mëdyë najk dun tëm bi'iy, nep bi'i naj dum t'sokanyë jadunt's jedun brocha am wa'atëp, jadunt's nënyawi'ts nënyapëkëwëp jadunt's jedun mukëp, jadunt's këxë yajxon majatyë najk dun at'six aok këx ku'uk këx kupëkëp we'en bi'i du yajxon kyëxëk.